<hesitation> Raha aminay ndreka kivà ndreka tsy andaosindaosina mandehandeha zany fa fatorana ahidy aminà vala de, fa raha ohatra hoe ama- karaha kivà any an-dafy io zao de io no indaosina mandehandeha de ny fahitako ananjy mety indray mpandeha isaka isan'andro.